Ma ooo okukuo jiri ezi oro okukwo jiri mahj nmah bu kah obochi tah megu <hesitation> oro okukwo obu nho iju oka-okah nha armezena otegimmu gbani ahi arm o tegima gbani ahi bunu armezena owene nhe mego medu-nha arm melele odumam nhe okukwo l lkeh gnum because of nu nzenem <hesitation> hah mazi nha ajima noh orlu ogwu emeh ntah emeh E-moh ntah rhumu zere oro-okukwo maya nhamah ayi wuhia deh ni obuko ali gbere ayi kuru okah mbum si imakah okukwo uwere oyo du wah kah gi gbasi si ihue si imah okukwo izeh ewhue si imayam okukwo owere o yo du wah kah gi gbasi si ihue si imahokukwo izeh ewhue imayam okukwo izeh ewhue si imayam okukwo izeh ewhue nhe kam ewhue imaya ogu okukwo maya nwa-agba izeh ewhue imaya ogi okukwo maya nwa-agba izeh ewhue nhekam ewhu obochi nha zi ayi neh ohu <hesitation> Ngeria kah ayi zi ni ayi dalhiri ruhi nye kegi weru mobu local government gwerumoñ bunu state because ebeh eyishi ham bu nyemara Nkukwu bula nhamesi nhamesi okukwo bu nha buro-omah nhe-obula mahwuteri soya osoya. Ayi wah Menen keh okoh budu ayi zene abu ayi yina nyeke nne emeha nbana eleke ne-ezeh-ah <hesitation> oro-okukwo zi bona ntakiri nyeobula nmuru nhekam ayi kwa-ngakam ora-kwa bah obu hah ori ri ni yand mah omuntakiri soyaga mah keh wormu eah ayi mah nne mah ndah nha dum obuko nu orile wuri ntah ohuro nu woi zi nu oro okukwo ma bna woh ugu mahia wah gbamaka so that ojin ehinaka nu nu bula or papa nya kanum nu ndah buk ndah nkuru bula weh ji ne eri rgaon bu aku or ndah kwu zene igbugo orha weh nnega migar megor bu noh otugbani zehj roh roo-okukwo bia beh gwe ra iyeh gboni anor or gbani ator gbabula ne ezeh aku gneru zu otu badu ntah bula weru nyazewru roo-okukwo mu nkebula nu oro-nnah yabu ele-mbum ngana wu-ah budu bah obochi nke-tah ozimah nyene ekwu-ah nu hakam nyeobula ne etu the whole omu-ah zekwo because ogem eru zila osh zi nbma. Beh-ohulam monoh nu monoh zilam ni nigeria nga kam monoh mah niyala ozi ngakam eleriko nhu nbom nzere aru ngakam nhaba sukuru-a bu otama kam bu aru sunga kam nyeweyalile ozor zuli nwoh-a nu oro-okuko but nhebadum mepelam